मू तो इयू कर सकु के जो हरी समझिया है सहकारी भोजन है वाने रोज खांवा में ले सकु। वाणे ने खांवा में मने कोई कमजोरी और आलस महसूस कोणी होवे और ए सब चीज़ा मैं महसूस करु तो मारे शरीर में वरावर प्रोटीन है। आणाने खनावा हूं माणक ने गुस्सो कम आवे।